شوف يا صديقي، أنا أحب اسمي مرة وأعتز وأفتخر فيه، بس لو إني كل يوم أغير اسم، فأكيد راح أكون كل يوم عندي شخصية جديدة باسم جديد فأكيد راح تكون مغامرة مرة حلوة، فاتمني إن أنا أغير اسمي كل يوم أعتقد إن هذا شئ جميل يعني.